To ngurum mop di tu sakal kɨ serep mbiso, mop set mbiso shi pus shi pus pe tɨ mop kat arr eyep ɗɨ pak mop pe sar mop diya da'a sar mop poo ɓe pe ti mop kat sakal ni di swaul ta me ngu di mang a chan te kɨ set mbiso di dang niku njep des ɓe da naa yi pe pus me ngu di set so ka dubu kaapaat pe pus kume kat pe ti wul di yi fur firmi kun ɓe kɨ na dubu kaapaat kaapaat firemikun bɨ sakal ni des ee, kɨ naa sakal ni ka ki kwa kus terpsar pokuvel pe sese kat nga ka mang ni mar kuni yi tar bɨ ka na sakal niya des ni ka ki nga niya des pwet ka me dubu dari fire se tɨ me ngu soso dɨ luu mɨn ko dubu dari vel niya shi crem so ni to. Pak so ni ku moor naat kwa njep bi dak so ni te so ni ret di niya mbi ku niya ku sakal faa pe sese ngurum mop dighin lap chin pwet, ɓɨ du mu te sakal ku mop poo tuni niya ku le muw sakal ni des sakal mak tamshin pe sese be ret mu le ngurum ni mop mu dang diya poo naan tɨ naan leng arr ɗɨ yi ngurum ni mop o ko yi ka kɨ ka set a me moor bereng ku te ka le di ka biso ku ka kop lo kume niya kong aye lo kume mɨ kwa shuwa ni ko mbiso ku ka kop ni dok mak diya terap sar kwa dick vel o pe sese ɓe ka na a sakal se dɨ te ka dak so ni mat ti kaa ka tep ka nji ka le luu ba wun ku kume ni kɨ ya ka muw kɨ wun tak, pee sese ngurum mop kɨ tu sakal pwet faa ƙɨ kwat bɨ so pee sise. Kat ni ka kiya rep me mbiso mak ka le luu o tak ka war ser kuni mu kat ka war ka ngolon a yet ka ba nji naat pe na naa mbi pe ba shuwal ta ka ba kat sakal niya ni njel be nga ku ni a pe te kwa kat ar bam sak di kat nga kuni ka so pe deng moor naat ka so deng me bi ku nga kuni bi da na be di pan chin bam nga pe sese du mu te ngurum mop po tu sakal pwet ka mbiso ani le be du mu te lap chin mun maat lap chin ni kɨdom dang poo naan lap chin ni kɨdom mu le yit mu mu naa naan di chin bi ni kat mun pe ba dak ku ken mu kwat njep gwan mu kop kat mu kop ngwan mop dang mu yak njep long ni kek. Dang mu, me ngu shi ku bal tap long nde mu dang kwa nga me ngu kuni yakal ka bot ɓɨ kɨ woh kwa so fi ngu ni pe ken bam sin kuni be ka na ret maa pe sese be ɗe mu te hayo emna o ret mɨ na kaa shak kat mu na kaa shak, kat mɨ naa ka shak be bi ni di ret kat mu naa kaa shak be bi ni di cin pwet pe sese ɓɨ du mu te ngurum mop kɨ tu sakal ka serep mbiso yi na sat ken ndee yi na sat ken nde a tɨ sakal mak me dubu dari fire se ɓe dang ngurum ɗe soso pe tar